Sapunit kepaushen kiunsen, sapunit kepaishen kemweten ngoroik, sapunit keopishen kora kemweten kei, koista tukuk che chapuen, tukuk che- che- che purwonen, sapunit keunen tukuk chekipaishen keamishen.